माणसाच्या जीविताचे मोल एक घुसपागोनोलाची आणि बयामी समाज असून तिका। ततवागिनया नी आरेटिक, समाजिक आणि भावनिका अशा विंगड-विंगड नदरेन पोलोवंका मिळता। जशे की समाजिका नदर समाजिका नदरेन माणसाचा जीविताचे मोल समाजाणी जिनेची रखाण करपाखातिरा। आणी वांगडेंची बारी बलायकी वाढोपाखातिरा स्थापणा केलेया जशे की फायदा, नेमा आणि पद्धतीनी दिसुना येता। हातुणा खुणा करपेयान आड गुनयावकरी कायदे ते मरणाचेण परमण उणे कर्पाचो हेतु। असशी भोशिक बलायकी धोरणमेरेण सगळ्यांचोत असपावा जाता। ह्या संदर्बांत माणसाचा जीवितका दिले मोल म्हल्यार समाजतलेयान जीविता संभलापाचेन आणि वाढोपाचेन महत्व वलखाप।